Man̈ano mitandren̈y mozika bôka faran̈y tiako leran̈y za mandeha man̈ano voaiazy in̈y fôtiny amin̈'in̈y zen̈y ten̈a tsy mandry, avy eo afaka man̈araka hira jiàby ao an̈ao. Mizahazaha raha mandeha mandalo jiàby fa koa an̈ao mamaky boky zen̈y an̈ao tafandry be bôka eo an̈ao ndraindraiky koa an̈ao tafandoa àby an̈aty tômobily àby io.